Azonao hazavà tsotsotra va gn'atao hoe fanamaina volo? Ataovy manahaky amy gny mivola gn'aminolo mbo tsy nahisaky zay hatramizay iha.